Oke, mangu toupai nouparaie nou isunia noupaum turi nimparet tutu puraua wan nem moton puranda. Maua tutu purapamit tan diakon koporio upaum, darari koporio upam nonibamit moton puran. Mai kakausin evan takataka sisin poropam borira barep pugusugu sin manin tataubo koporio takatakasi na arouon koporio. Evan tan taka biubin koporio, morikan koporio takan nanou monepam dangan nanou pep uamsin uruain ounibamit. Na beiroi resin monepaum wami itun tanan tan danga paum kakausin, tunan nanou keporuku oupam urem moton pokeba wam. Poken nanou duangiam tam piraparet, duangiam monepaum sisiu nanou dangapam tunapam isop paraet. Isonan nou wamsin tam diokot taniop koiki baremit purura wan nan. Mangutan toum, uran nanu monepam tunai. Tunai nimun nanou half pas nine eresin isop paraet, sunai anoupam isop paraet tan abipamoit mauran tutu purapaumit. Aine ouni siban ouban, evan puran. Pura pauami tutu purapau monepamit moton raintan evan ne, osan nesiban katesiba naisin apan katebam moton tuanum purapaumit. Ausipan, ausipan motom pep tam pura pauamit na oiran tan kekeba remae purapait nia aus mutu asibaoit nanga na. Dakariki baiemit, nesiban wapito matan kapun era puroven. Orain tan nonin, nonin purapaumit era tan damai misuan dupoit marosiba nimparaet. Tugusugu sinamai mara takatakasi diaron koporio koroka, evan, evan, evan taka paumit tan. Beaun koporio itoun, tatauba morikan kaiekopa, takan nanou tam giababoip patan oupam uruain tan waripaumit. Maket uara poimit erasin, na wamsin tan nesiban eram katebara matan nimparoit, siarego, siareananup isiot tanat tan isiot puranau dangan tan daman nanou, tunan nanou duangiam erasin nonipamit erae. Nesi uan era apan baptan okopia manigip paraiet. Omain pep tan nesi moton puran uka momondo, didigiro geresi monepaum Dangan purapaumit. Dangan nano isiot tan eresin tan moukon neisiban oira kosmario in evan ne tutu kotukumit osa douobera kon uruain noniam, aiba mobira unat anos e wam purapaum dangan nanu tunapaum, namiba miturain. Maitam masiba nesin kakau tokon, tokon, tokon nanou, ten kilok eresin ounipamit erae. <noise> Nonipaum omait tan tugusukusin maratan evan ne sipusipoam tan, sibusigo nano erasin tan kinat toraua namit. Evan, evan, evan pep taka pauamit, oiran wan nangakon okoimit. Wari paumipa na kapuanou tan wamsin tan dukuparaiet.